Do wurare ba munne buwun mun bawonga lagos mun bawun lagos a tuutauzan ati to lokaci bumu ne buhun a ziyace tii gaga nama mun daɗima bunu kwaafa naka lokaci muna ta ndikandɨ lagos mun to dobima bunu kafa naka washasha tuutauzan ati to mun bawanfa yaddai munda ta tsa tsommani lailai ndɨ ma wankau don muna tanya munta ndikayau lagos wuri gaɓuna amma wuri garna to wurare bu mune ziyarce mun buwan mun bii nayau mun ndikaga dadi ziyara ba mune ɗimaka yauwa mɨ bama munbi ɗima ɗima mun ɗima karin munɗima sakewikɨ karin fahinta wihanka faka buhu ka yauwa fiya bahu fabi sake fahinta ayi wurara bu mune buwun mun bowan ga a vuna mdzi gyaga wɨ wuri bada ɗigadu woup. Mun bawan gan ayi wuri wi wuri jayi bada ɗagandɨ babis mun bawan gayi lagos ka satiwa kusan fuɗi ɗo lagos kani mun buwun mun buwun yikɨn do sati faɗika ni ndi van kwaɗi a makgakyi naka mundu mamunsa fɨya vuwakwagai ja ɗiga garna nuwun ndi fasa fige mundu hou masa figai shikenan ja mine ara muku ba minda bi figau todaga mune aramuka ja ɗigadu to kwafa muntikahu tikafa dan wurina kɨki famade iga bahu atasha afidabi zahu ɗo motor fiyakɨ arewau mudu muna iya iya muna iya iya duto mu zuwa fasuto ndu kuma zuu mushirya wihi tuwu muna tasha mun buwun zuu domata buwakɨ gikɨn arewa mun dawa a bikaka man dawun jos dagai mane jas shikana ndɨki yuna mata vuwahiyu agaru a garu dai mune ɗama amma dake ativi sarena. Mun daɗimau ɗima wuti musasa <noise> fama ina tsigi dake tun a lagos buwaki jas akwa a tivija ndima gava tin at ana shashaka munda ɗama sake bahi yunu ndundu shikena dagai mune fiya baya mu fiyasu sumana shirga bahi jigawa, jigawa mun bawan ina gyamun mundu mi ɗanju jigawa misɨn ma kan na malva na jigawai ja ɗiga ndu to timaken har malva ne jigawa mi bi tirega mi tiraiya misɨna kanwasi miɗima mi marusɨ mi ɗimaga bagani mi buma agaru mi buma a naya gyamama dalili bamune diga wanke sɨbi kowa ina irin yanayi nusɨ. to tlinka sɨbu sɨbu kirki yauwa tlina a gɨsakɨ subu ina kuma fara a ai kama kama mu canma mufiya ika nakaka faka guma ma nakɨ kani ndɨ fara a sadai nata tsigakamau ina tlinu ka sɨna fi bako dzika sa, sa kɨnahu hamba marmari angwu midi dahika ha ndi gane mi kɨn mi bubuwau mi baki to, to damuwa nahin ndɨ marta vama mi biki nitlin to satima kusan matsir ji ika nakaka dagai miya tlama ika mi vawama gwaram. mi ɗasu gwaram mi vamasa a jigawa ya zama gwaram mota tantama ndɨ kɨmayaza ikai ndɨ tsiraza tsira ndɨ tsira susa a dirrva ndɨ ta cawur matakai ndɨ ta cawuna motar kafina mibi ɗamau da gaimiga ɗamau mida tinda ɗima tanga sati tsir to mu ɗima sati tsir ayi lokaci naka tii gamu kani yauwa ban di tikama iyakaka kawu nusv ji ika gwaran ka to mi ɗima satii tsir mi ndikaga fiyatii kaman mita figa kammau ma to ta kaice bayani kasika kafina mi ɗama vuwa miya.